Ani nogo kaisa saimanya chthi ani bumungtwui faikhai abono ang puila poriwui nainai. Aboni ulo o chithi boroni faikha abono nainai tei nainai aa jagao ani kebo sinijak borok de tong hinwui. Aa jagao ani kebo sinijak borok kwrwui wngkhe ang chithi twlangwui post office o thangwui salainai. Jodi kunu office ni faikhai o chithi no teisa kifilwui rohornai. Wngya khe o office ni kaisa office ani nog gana gini tongkahi aa office thangwui sanai. Phiaba chithi o kaisa kotor manwui suijak kwrwui khe ani yago no chithi no tonwui rwinai.